Ñanoe väera opaete mbae ikavi rupi jaeko mbaetɨko yande suerte jekopegua jareko oime ko kia yande mborɨ jare yayapo opaete mbaravɨkɨ jare yayapoko mbaravɨ yande yendepuerea rupi yande yanderete oea rupi jokuako oyerova yande jaema ipuere vaera ikavi ñae mbae rupi